Umboŋ uburin njá uwí boŋ baníj ñaan apelëm bël uforësá diŋ baníj kumasir. Anjí ní kíncí kí námpaţ ánaj dí baníj këmee injúk imband uniberësite ilabaţá, bañaan doo njí labaţáaţ dul pasëk mánjooţ wuweejat baníj mom. Baníj indoobël fok këţas ngëbeeñuwar, këlík mëlik kanţú tí ngëbeeñuwar ngëmënţana ngun. Këdoo jeej inko kayak ambá, këënţú omo náam pëníj këëfañëna iko. Uler ujeejunk këëfañaa kënjënt iko yunk këngant ambá keruka bir këënkayan. Uncí inkoo iloŋ cínţil indíiţiyi amënká kátakëba, amënjeej kátakëba pësíncëna inko imënţandane yun enjënţ.